لا طبعا، أنا ما أسافر الفضاء. أنا وش أبغي بالفضاء؟ وما الفضاء؟ أنا جالس على الأرض، رايج ومستانس. <noise> ليش <noise> أنا أروح الفضاء، وأعكر مزاجي؟ وبعدين ما حد يروح الفضاء غير رواد الفضاء. حنا وإيش دخلنا؟ ما لنا ومال الفضاء؟ الفضاء حق الله، ملك لله، هو اللي يتصرف فيه كما شاء. ما لي ومال الفضاء أنا؟ أنا جالس على الأرض، رايج ومستأنس، والحمد لله. كل شيء تمام، أمورنا تمام.